الق- طبعًا حيواني، أنا جلت أحب الجبال ولا البحر؟ أنا حيواني الأليف جلت القطط لأنها ها- هادية مريحة وتحب اللعب والاهتمام، <hesitation> ومو نجسة مثل الكلاب ولا أي حيوان ثاني مثل ال- ولا ولا مثلا مثل السحالف، ما أحب السلحفاة أصلًا.